Tëtäguasu <noise> Nigeria kuape jetayeko mbae oyeapo jetayae jereta <hesitation> mbae omboete jaeramiñovi jae jokope oyeapo areteguasu mokoiye arasape kua oyaporeta opaete teatarareta oiko ivituguajukotivaepe jarevi jaereta omonde jokuae aso evit kuae omondereta <hesitation> oyauyave mopeti ceremonia ani arete oyapo guinoiretayave kua oipota oesaukareta jaeko iporoparareko jare iporoaiu omae kiareyave jaeramiñovi kua tetape jaeko nollivu jei supe vae kuako jae industria cinematográfica kua supeguareta oyeapoko mopeti cultura jetapegua jaeramo tanta omboetereta jaeramiñovi oyekuaukareta jaereta imbaekuatia jare iyemimbiretarupi